Gupalay gan ibaaj mé gacigaam mé goniyee futook. Atiyoree nabaaj guñéén gaat gufojiir, arubahéén nabaaj gafaak aan; simiit gafaak aan, afojitéén nabajé simiit gafaak aan gurubo, abagiréén nabajé simiit gafaak aan gufojiir, atogéén hoomé asolee nabaaj simiit gafaak aan fotook sifojiir so nabaaj mé.